اكثر وظيفة نحسها ملائمة بالنسبة لي هي الادارة حتى نسير ناس منظمة يعني هذيكا هذيكا هذيكا في الوقت هذاكا يعني هذيكا في الوقت هذاكا من حب يسر برامج ونحب نلتزم بالبرامج ونحب نقيد اللعبات اللي معايا بالبرامج يعنى نذكره ان نتفاهمو على حاجة ومن بعد نتخلى عليها وما نحبش البروجرام بتاع اخر دقيقة ما نحبتهوش الا اذا كان مرة في الغنا هاكا كان في مفاجأة مثال اما مش حاجة دايمة.